A chemo tiq ka'yij si k'o jun chee ju q'oos tnaa k'eex chemo rb'anik, che tiqb'an che si xtiq toch'jun chee, ju nima chee'kb'iin rya'l kb'iin rk'ik'eel, qka'yij chi'ki rnaa ri chee' te'q tjin qwi'taaj, mu kirnaa'ri chee'ataq tjin qb'an k'eex chre' xuq kee ri q''os, si tiq chooy ju q'oos xuq kee nim kb'inik le ya', qka'yij are'k'la' kep liq b'iij, nim rk'ik''el si ka'yij ya tiq toch' taq tek ti'q ka'yij, ya jroq tloq pjik wu rxaq, si kloqpjik wu rxaq ki rnaa'ya ke ya tjin kmiik, kiq ka'yij tjin kb'iin rya'l tjin kb'iin rk'ik'el chee, cha'kinaa'ri chee, kirnaa'ri q'oos, le k'eex xtiq b'an chre, kum qka'yij jnum ri k'o ri chee'jnum k'o ri chee'jnum ruk'ri q'oos kep wu uj k'o qe che jun k'eex xtiqb'an che ju tiqk'ulmaaj, xteluul qki k'eel xq'oxwik xuqkee ke'chee'qaqchee che kchi' kb'iij rech tikb'iij k'eex wu tjin qb'an cheke xaq qk'ayij ke kq'oxwik te'q kb'iin rya'l y te'kb'iin kkik'eel i taq ki'loq pjik ki'chupik.